Sikiriwdireybaaji kam e ɗi ɗon feere-feere woodi alanki e woodi Sikiriwdireyba ɗum nyiikon tatoy, e woodi ɗum nyiikoy nayoy, e woodi ɗum nyiikon njowoy, e woodi ɗum nyiikon njoweego'o.